Biyo wa zuna na afrik-di-sid mu'a avɛk mandela nɛlson-mandela lo a nunɛ lo sa tonu ma tete lo sa tonu lo na a jire bɛ cu ba nicobiyo na lo a nunɛ ho dimiyan wian we a woro be sirtu wabe farafina